මම සාමාන්‍යයෙන් රාත්‍රියට <hesitation> පැය හයක් පමණ <hesitation> නිදා ගන්නවා. ඒ පැය හයත් මම හොයාගන්නේ ඉතාමත් අමාරුවෙන්. මොකද මම මධ්‍යම රාත්‍රියත් පහු වෙනකන් සමහරවිට <hesitation> මගේ රැකියාවේ වැඩ කටයුතු කරනවා. නමුත් පැය හයක් හෝ නිදා ගන්න ඕනේ කියන එක හිතන නිසා <hesitation> මම අනිවාර්යයෙන්ම <hesitation> පැය හයක් වගේ <hesitation> සාමාන්‍යයෙන් <hesitation> නිදා ගන්නවා. නමුත් මම අහල තියෙනවා වෛද්‍යවරුන් කියනවා <hesitation> අවම වශයෙන් පැය අටක නින්දක්වත් <hesitation> සෞඛ්‍ය සම්පන්න ජීවිතයක් ගත කරන්න අවශ්‍යයි කියලා. මොකද නින්ද තමයි <hesitation> මනුෂ්‍යයෙකුට විවේකයෙන් ගෙවන්න ලැබෙන අවස්ථාව. සියලුම <hesitation> බාහිර දේවල් වලින් මිදිලා <hesitation> ඒ වගේම විවිධ කල්පනා <hesitation> කිරීම් වලින් මිදිලා <hesitation> පීඩන වලින් <hesitation> මිදිලා <hesitation> ඉතාමත්ම සැහැල්ලුවෙන් ගෙවන්න පුළුවන් කාලයක් තමයි <hesitation> <noise> මේ නිදා ගන්න වෙලාව. ඉතිං අනිවාර්යයෙන්ම සෑම මනුෂ්‍යයෙක්ම අවම වශයෙන් <hesitation> පැය හයත් අටත් අතර කාලයක් නිදා ගන්න ඕනේ කියලා තමයි මම හිතන්නේ. සමහරවිට අපි නින්දට ලොකු තැනක් දෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසාම පස්සේ <hesitation> ගොඩක් අසනීප වලට <hesitation> මුහුණ දෙන්න සිද්ද වෙනවා. ඉතින් අවම වශයෙන් අපි පැය හයක් අටක් නිදා ගන්න එක වැදගත්.